Pühäpäiv om sääne päiv, ku hummogu om häste mõnus maadaq kavva ja laisõldaq, aga lõuna paiku nakkas joba kipitämä tuu mõtõq, et tüünätäl nakkas õkva ja, et vaia om valmistudaq joba tüünädälis. Nii et taa om rahutu päiv ka veidikese.